Karazana satroka ndraiky aminay aty sy de hoe maro be karakory fa bitsibitsika mi alongany fantako, akeo zao misy kaskety, satroka gebageba <hesitation> satroka bà koa de viziera; de zegny fôna le fantako aminanjy.